gott kvöld nokkrir þingmenn hafa lagt fram frumvarp um breytingar á

á almennum hegningarlögum sem bannar umskurð drengja en drengir eru í langflestum tilfellum umskornir af trúarlegum ástæðum Silja Dögg Gunnarsdóttir alþingismaður og Sverrir Agnarsson fyrrverandi formaður félags múslima velkomin Silja af hverju leggur þú þetta frumvarp fram fyrst og frem legg ég það fram

barna á öllum Norðurlöndunum sem er frá árinu tvö þúsund og þrettán þar sem umboðsmenn barna hvetja ríkin til að banna umskurð á drengjum og vísa þar í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eingöngu af þeim ástæðum legg ég fram þetta frumvarp og ég vil taka sérstaklega fram að

mikla virðingu fyrir öllum trúarbrögðum og fólki almennt en það er til dæmis eins og í Bandaríkjunum að með því hreinlega að drengir séu umskornir núna síðar hafa stór grein tvö þúsund og þrettán sem fjörutíu vesturevrópskir læknar rituðu og í raun hröktu þessar ástæður

minni líkur á kynsjúkdómum og fleiru þannig þær þær ástæður virðast byggjast á fremur veikum grunni þannig þið eruð frekar fylgjandi þeim skoðunum sem eru ríkjandi í Evrópu heldur en þar vestra

rannsóknir sýna að þetta byggir ekki á mjög traustum grunni það þessar ástæður sem haldið

fram fyrir réttlætingu á umskurði Sverrir þú ert fyrrverandi formaður félags múslima á íslandi hversu stór partur er þetta af trúarlífi múslima samkvæmt hefðinni þá er þetta held ég áttatíu prósent af múslimskum karlmönnum

umskornir en þetta er ekkert sama og þetta með læknana með læknana álit fjörutíu lækna segir mér raunverulega ekki neitt vegna þess að að taka það fram að ég er enginn sérstakur talsmaður umskurðar og kem aldrei til með að berjast fyrir umskurði en fyrir múslima er það alls ekkert eins mikilvægt og fyrir gyðinga

er þetta algjört lykilatriði í þeirra trú og mér finnst flutningsmenn og greinagerðin sem þar fylgir ekki taka tillit til þess vegna þess að umskurður drengja er sáttmáli þeirra

við Guð eða sem sagt undirskrift því að þeir ætli að fylgja Guði og gera sáttmála við hann og það er sem sagt þú getur þess vegna alveg bannað gyðingum en þetta er líka mjög ríkt í spámaður ráðleggur múslimum að gera þetta í sínum bókum

hann gerði þetta ekki við sína syni son sem dó eins árs og það eru engar heimildir um að hann hafi

það eru áttatíu prósent múslima samt sem áður sem eru umskornir og þeir eru langstærsti hópurinn í heiminum ekki rétt jú það er alveg rétt en þetta er umdeilt hverfa áður var mikil

er að hverfa í Englandi til dæmis tekin bara inni á spítala

búið og það er engin hátíð en

getur aldrei orðið algjör skylda

ég myndi alveg berjast fyrir rétti múslima á

er látið eins og þetta sé eitthvað stórvandamál

fara að umskera drengi í einhverjum löngum röðum það er ekkert svoleiðis þetta er lítill trúarhópur

þetta miklu minna mál og ef þetta væri bannað með lögum á Íslandi þá hlýða múslimar því vegna þess að

verður að hlýða lögum þess lands sem þú býrð í en hvað menn gera svo þegar þeir koma til heimalandsins er annað mál Silja þetta er trúarlegs trúarlegs eðlis aðallega

en í heiminum öllum og stærsti hópurinn eru múslimar og svo gyðingar er þetta ekki aðför að þeirra trú alls ekki og ég vil bara draga það enn og aftur fram að hér er um frumvarp sem snýr að barnavernd fyrst og fremst

þarna takast á tvö sjónarmið það takast á

jú auðvitað eru allir að reyna að gera sitt besta en hérna í þessu máli og þessari umræðu allri takast á tvö sjónarmið

sem ég tala fyrir og mannréttindum barna og vísa þannig Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hins vegar trúfrelsi hvert er þá trúfrelsi barnsins spyr ég ef gerð er aðgerð á barni

ákvörðun sjálft óafturkræf aðgerð á kynfærum barns sem getur valdið barninu erfiðleikum og það voru nú fréttir í dag

viðtal við barna skurðlækni um að tvö hundruð ungbörn í Bandaríkjunum hafa dáið vegna umskurðar núna það var að vísu

ónákvæm tala já en hann sagði þetta

ég segi að þarna takast á tvö sjónarmið mjög sterk og þetta er mjög tilfinningaþrungið allt saman en barnið það hlýtur

að eiga rétt á sínu trúfrelsi og sínum ákvörðunum þegar þar að kemur og þess vegna finnst mér ekki að fullorðnir einstaklingar sem

hafa trúfrelsi hafa svo sannarlega

fullan rétt á að trúa á það sem þeir vilja mér finnst ekki að þeir geti tekið svona óafturkræfa

ákvörðun fyrir barnið sitt heldur á

að njóta þess trúfrelsis þegar þar að kemur en ekkert að þetta verði þá bara gert í bakherbergjum jú það er einn þáttur umræðuna og maður hefur fylgst vel með þessu á Facebook og annað að menn tala um að þetta sé óskoðað og það þurfi meiri samfélagslega umræðu en Alþingi er langbesti vettvangurinn akkúrat til þess að vekja máls á hlutum og taka umræðuna þar eiga sæti fulltrúar

allra Íslendinga málin fara inn í nefndir þingsins og þær hafa mjög ríka rannsóknarskyldu og þá óskar nefndin eftir áliti ýmissa aðila og einnig getur fólk haft frumkvæði að því að senda álit til nefndar og nefndin skoðar þá öll sjónarmið og tekur tillit til þeirra og þetta er einmitt eitt af því sem þarf svo sannarlega að lokum já ég vil taka fram að þessi tvö hundruð dauðsföll í Bandaríkjunum ég veit

það gerist ekki á sjúkrahúsum er einföld aðgerð flestir eru að öll forhúðin forhúðin sé tekin en það er ekki rétt því er tekinn smá partur efst

lítið mál og það er engin heilbrigðisstofnun í heiminum sem berst gegn þessu

og þar af leiðandi finnst mér ástæðulaust að banna raunverulega gyðingum hlusta á mig

umskera sig sem drengi ertu að krefjast þess að þeir brjóti sína trú og það er bara ekki hægt Má drengurinn ekki gera sinn sáttmála þegar

átta daga gamall stendur í Biblíunni það er búið að vera þannig frá upphafi og því verður ekki breytt þú getur alveg bannað gyðingdóm en ég efast ekki um að ef Íslendingar setja lög þá fara gyðingar heim

að allt öðru auka þarf kynfræðslu ungmenna og fræða þau betur um vina og ástarsambönd til dæmis hvað telst til óheilbrigðra samskipta og hvað ekki og um það snýst átak Stígamóta sem

úr vör í dag sælar stelpur ég ætla að byrja á því að sælar stelpur ég ætla að byrja á því að

hrinda þessu átaki af stað ástæðan fyrir að Stígamót fór út í þetta átak er að sjötíu prósent þeirra sem leita til okkar urðu fyrst fyrir ofbeldi fyrir átján ára aldur og þetta er í raun framtak Stígamóta til að sporna

við ungmenni miklu miklu fyrr til að sporna gegn því að þau verði fyrir ofbeldi og

að þau geti verið meðvituð um hvað felst í heilbrigðum samskiptum og hver einkenni

og er þetta ekki gert nei þetta er ekki gert

lífsleikni og það var ekki farið út í neina félagslega hlið þegar kemur kynfræðslu heldur einungis líffræðilega þannig þegar þú ert í þínu ofbeldisfulla sambandi var þetta þá bara eitthvað sem þú hélst að ætti að vera þannig já akkúrat andlegt ofbeldi var hugtak sem var ekki til í minni orðabók og ég trúi að það sé vegna vegna þess að það er svo léleg fræðsla um andlegt ofbeldi á meðal ungs fólks og hvenært þarf að byrja slíkt en í raun þarf að tala um þetta

fyrr við krakka krakka og þá þarf að tala um hvað felst í samþykki hvað felst í mörkum

setja mörk og allt þetta hvað felst í trausti og virðingu og allt það sem eru í raun grunnstoðirnar fyrir heilbrigð sambönd og þegar kemur að kynlífi er hægt að leggja línurnar miklu fyrr án þess að tala nokkurn tíman um kynlífið sjálft heldur tala um að þú getur sett þín mörk og þú þarft ekki að að knúsa frænda þinn frekar en þú vilt eða frænku þína og að það sé alltaf verið að spyrja börn að og má ég gera þetta og þá kennum við börnum til dæmis að þau megi setja mörk og þau megi segja þegar þau vilja ekki vera snert á einhvern ákveðinn hátt og þá leggjum við grunninn að þessu en okkar okkar verkefni snýr að þrettán til tuttugu ára og þá erum við sérstaklega að tala um og allar þessar ólíku birtingarmyndir sem geta komið fram þú varst í ofbeldissambandi um hríð sem táningur hvernig birtist það ég var sextán ára og þetta kom í bæði andlegu ofbeldi og líkamlegu ofbeldi andlega ofbeldið byrjar oft á litlum hlutum hvernig ég mátti klæða mig bolurinn mátti ekki vera of fleginn þess vegna mátti eitthvað meira að afleiðingum að þetta fer út í kynferðislegt ofbeldi og þrýsting kynferðislega og þetta brýtur algjörlega algjörlega sjálfstraustið og sjálfsvirðinguna gerðir einhverjar athugasemdir þá hann myndi finna sér eitthvað betra og þannig fékk hann sínu framgengt já og hvað var það sem gerði það að verkum að þú áttaðir ég mátti ekki lengur eiga

inn hjá honum og ég mátti bara alls ekki eiga

ég hef alltaf átt mikið af

það var svona þá sem ég fór aðeins að hugsa

þetta væri ekki alveg eðlilegt en aftur á móti

þið hafið líka opnað heimasíðu þar sem hægt er að lesa sér til um einmitt einkenni

já við erum með alls konar efni á

erum við að tala um öll þessi mörk og hvað felst í heilbrigðum samskiptum og til dæmis muninn á klámi og kynlífi við höfum tekið eftir því þegar við erum að tala við ungmenni að öll fræðslan sem þau fá um samskipti eru í gegnum sjónvarpsþætti eða bíómyndir

og í gegnum klám og þess vegna viljum við reyna að sporna gegn þessu

að hefja samræðurnar og fá þau til að pæla í hvað felst í heilbrigðum samskiptum hvernig get ég stuðlað að heilbrigðum samskiptum í kringum mig og ekki bara þegar ég er í í

heldur líka við vini mína fjölskylduna mína og allt svona bara samskipti bara samskipti

og við minnum á netfang þáttarins

kastljosruv punktur is en hér eftir örskamma stund menningin þar sem verður leitað svara við því hvort tónlist og önnur listform geti

gagnast sem meðferð við Alzheimer og heilabilun